Muaʒɔ naωu utieavaa ɛkuyɛani tɔɖu ɛkuyɛ ɔduɔ bʋ: Ɛbamuω ɛʒʋ, ɛbamu umoli, ɛbamu ayɛ, <hesitation> ɛbamuu <hesitation> dablu ɔdu, <hesitation> ɛbamu uʒuia. Bua nɔtaa ɛdiɛ tabʋɛ nɔ ɛdiɛ tuu, ɔna ayɛ. Ayɛ alɛ ɛkuyedi kuu adaωli. Mɛ nɔtaa ayɛ tala ɔdaωli kana. <hesitation> ɛvʋɛ una kutu ayɛɛ amɛta buamɛɛ ee asili la anuɣɛɛyɛ la ɛbamu nuu adaωli. Bɛ nɔ taa tetekuyɛ ani gblo ɛdiɛ tadaωli kanata kɔna daωli kana la nu ayɛ hm unayɔɛ bila yɔ kpɔavi ta ni m malɛ kiyi; mɛ ayɛlɛta dawli kanata ba. <hesitation> ŋnafui ŋnafui ba du nayɛla mɛ oniʒifue kana.